ס'איז דא רייז וויניגער, <hesitation> ווייסע וויין- מיל- וויניגער, רויטע וויין וויניגער, עפל סיידער וויניגער, <hesitation> און נאכדעם איז דא א באנטש נאך מינע וויניגערס, די וועג ווי אזוי מ'נוצט עס אין קאכן אדער באקן איז <hesitation> פאפ- אפאר מינע פליישן דארף מען נוצן וויניגער, <hesitation> און נאך עסן.